Depende da-a famme che gh'ò eh perché un panetto o me impe de ciù ma me piaxe l'insalatta ascì se gh'é tante röbe belle drento me piaxe tanto quella de radiccion amao co-e tomate.